Ah da misaotra besaky egnao rô, ah! Da sy hitako aza ny raha ho hagniko raha sy teo agnao, da tegna misoatra besaky egnao, e lamosy kidy rô sy hivaveko agnao, da nampiagnao iahy tamin'igny fahoria nahazo agnay igny, raha sisy agnao da sy nianatra aby e marao, ny vola nomegnao zashy mba nagnavitry zaza igny, da misaotra besaky agnao rô, logniky zagnahary hanampy agnao.